والله كل شهور العام مميزة لكن لو أجينا نحكي من قالب ديني شوي أني يعجبني شهر رمضان طبعاً أفضل أشهر العام كله خير وبركة و وايد وايد مستأنسين فيه ومستأنس فينا غير الشهور والله كلياتها مثل بعضها لكن هذا مميز.